Singapuur so a ƴeewi naange ana yalta saatuuje, saatuuje duu ɓuubol ana heewa faa nees ana jippoo. Nden non banngal ñalawmaaji maɓɓe, aɗa waawi wiide daɓɓi ana hen, juutɗi ana hen. Jonkaa alhaali wakkatiiji ɗii no ngorri tan.